Japan tun ishin <hesitation> culture ishian guddion loll harkatii, won ak karate afa. Won tan akan innama barsiftii. Loll ishian guddionen yaani silaha ishin tumietinnen silaha harkati, hark akan uf amminti, sagale ishin nyaatinen, sagale akii boffinenhi nyaati, hankarkares sinen hin nyaati, yaani <hesitation> wonni kulli hin nyaati ishin yaani won ak tini gurra kulli hin nyaati dininnen tam ishia kabdi Japanese religious kabdi dub aminen ishin bollinen hin daati ammo bolli amtan duran hindatu ammo amtan hindaat dub ishin won harkan wommidasa number wannia.